أنا ماشفت شي رومانسي أد ماشفت أبوي وأمي يحبون بعض أكثر شي عجبني لما شفت واحد يدي زوجته وردة حمراء في عيد ميلادها ما أنسى لما شوفت فيلم عجبني كثير والمشاهد في هذا الفيلم رومانسية جدا بس مو المشاعر يعني رومانسية مو بس في الأفعال أحيانا كلمة حلوة أو نظرة تكون رومانسية من ألف هدية أحسن شي أسعدني لما شفت زوجين كبار في السن ماشيين جنب بعض واضح إنهم يحبون بعض من زمان الرومانسية مو ثابتة كل واحد عنده تعريف خاص لها